Dey style wher I like to wear, dey long long trousers, dey t- shirt dem, dey long long dresses dem. Dah ley clothes wher I like to wear.